यन ता जो कम्मोम खान पदार्थ की अलजी सु हुइगी मुफ़ली बीतीं हो जांदी कई लोगोते दूध बीतीं हो जांदी तेते लैक्टोस इन्टॉलरेंस बोल्दा छा अंडे च होजान्डी सोया साई होजान्डी मछली तै होजान्डी शेलफिश बीतीं होजान्डी गयहु बीतीं भी होंदी कई लोगोटे पीनट्स बीतीं होजान्डु मक्का बीतीं हो जांदी सीमा और डालो बीतीं हो जांदी